Lañset mun naa jëfandiku lu bëri ndax tay lañset doo muna watoo paaka, lañset nga mun a watoo. Doom bu juddu lanset lañ koy watee. Tay boo bugg a dag; am na yoo bugg a dagg paaka sori la, boo jëlee lañset mun nga koo dagg. Kon moom itamit am na njariñ. lañset moom moom si lu nooy lañ ko gën lañ ko gën a taamu. Tay ham boo amee sa piis walla sa xotti saaku. Lañset moom lu nooy moom gaaw na si, moo si gën a gaaw paaka sax te moo gen a jub.